קִנְפְהַם בְּלִי צְעִיב תִּלְקָא חֻ'דְמָה בְּעַד שָׁהּ, וְלָקִין הַדִּי נְצִיחָתִי, אוּלַאן רַכִּיז עַלַהָא תְּטְווִיר מַהַارַאת גְּדִידָה מֻטְלֻובָה פִי סוּקּ אִל-שּׁוּל וּבְחַתּ אִל-תְּטַווּעּ לִי קִיְעַטִי כְתַגְרְבָּה, תַּאנִי וַסִּע אִל-שְבַּקָּה דִיַּל עְלַאקַּאתֶכּ אִל-מִהְנִיָּה נֵיטְוַארְקִינְג וְאִחְדֵּר אִל-מְעַרָד וְאִל-וֹרְשָּאט, תַּלִיתָה צַאוּב סִירָה זָאתִיָּה סִיְוי וְרִיסַאלַה תַּחְפִיזִיָּה אִחְתִרָאפִיָּה, גַ'ד רַסְכּ מְזְיַאן לִל-מֻקָּابَلַאת, מַתְפַקְּדִּיש אַלְאֻמַל, אִצְסַבְּר וְאִל-מֻתַּאבַרָה הוֹמוּ אִל-מַפְתַּח.